<hesitation> Twajya kucumba omuceeri gwiitu hati, omuceeri, haroho omuceeri ogusiikire nomuceeri ogutasiikire. Hati obu okuba notcuumba omuceeri ogusiikire, <hesitation> noreeta omuceeri gwaawe, kare nobanzamu awutu musafuriya, nogileka neshya, noteekamu obutunguru, obutunguru obu nobureka nibushya, nibuhinduka kare, obu okuba noyenda kucumba omuceeri gwaawe gwisane kurungi, <hesitation> obu bukuhinduka kurungi, noteekamu amaizi nobutaburamu kumara kubutaburamu, nolora bwacweeka kurungi muno, hati aho obu okuba oyine ebirungo byawe ebindi enyaanya noteekamu nazo nizicweeka kurungi, okuba oyine ebindi nka caroti butunguru nebindi noteekamu beitu obu okuba otabiine nobireka, enyanya obuzikumara kucweeka <hesitation> aho hati nituteekamu amaizi, obu okuteekamu amaizi nogareka nigacamuka, <hesitation> nteeberwe. ﻿Ekisula, obu okuteekama enyanya noteekamu nekisula habwokuba nikyo nikikucwa enyanya, <noise> hati aho noteekamu amaizi nogareka nigacamuka kurungi hati aho nomara noteekamu omuceeri gwawe, <hesitation> aho nibiba nibishya kare nobireka nibicamuka kurungi. Hati obu tukugenda kucumba ogutasiikire, <hesitation> nokwaata esafuriya yaawe kurungi, noteekamu amaizi gawe, nopima amaizi gaawe agakumara omuceeri gwaawe okujya kucumba, obu okupima amaizi gaawe gakumara, nosaarramu obutunguru, oteekamu ka awutu kataito, obu okuba oyine aka carrot noteekamu, <hesitation> noteekamu nekisula, then noteeka ha kyooto nobireka nibicamuka kurungi, noreeta omuceeri gwaawe noteekamu, <hesitation> nogureka noguha obwiire bwagwo, obu okumara kurola amaizi gakeeha mu, nokeshya omuurro kare, nukwo omuceeri gwaawe gusobole kushya kurungi.